I metri di li custureri, chiamati macari nastri pi misurari, servunu principalmenti pi pigghiari misuri di lu corpu e pi misurari la lunghizza di li tissuti, stoffi e tutti li matiriali ca si usunu nta lu laboratoriu di lu custureri. Sunnu utili p’aviri misuri precisi.